Muan sa nyo gima bibinun tana fo binun nyo te kakaa babainy yio, ai tovei nyote tanik iny sof tan vainy kopis vegiau tan sen safunuu ana jian, nyo te tanik iny nom kopis vagiau tan vegiau fa saposa naintin eitin ai nyo nom tan fatsuts kinai sai nyo faarei me na mes te ka minom a nat tan kopis vegiau tan fa saposa of vurugan rof nane kris ai tovei nyo na gagon sai ri fakouts vanyo ma tan vavis komana tor guminy fan iny bogenvil ai tovei. Nyo te nom a nat sa nyo tan vavis, tanik me tan fo tor sa nyo nafime nei buka. Nyo tsiak fi na to tiop, rotokas ai kongara, buin, wisai, siwai, ai nagovis. Nyo to kat a binun tan kopis vegiau, ana ri faarof to sa nyo nainyo farasai, nyo tanik nei sa nyo na ukarumpa sa nyo nom a nat sa nyo nafina ugia mosbi. Tabin me fan sa nyo gum men buk nyo tanik ing nainti eiti sana nainy onot en tan tu tausen wan nainy te fauf amam buk sa mam <noise> nainy te faramos amambuk taabos vou nia ri nom to fo asagan ya sa nyo na karasai. Nyo te na ostrailia nyo te nainy kaka sidri nyo na fi to brisben tan fo vagun tan fo vainy fafaman tori, tabin me sa nyo tsutsun of a fan bogenvil tana fo iring nainy tana puan sari nom vanyo sa nyo niain taga sa nyo tsue faarof tana vainy te fafakats of a bogenvil ana toto tana vainy. Nyo na fi uianan oklen nyo na fi to nei welinton. Nyo of fi na to nei tana tor dakris tsets ae niujilan. nyo fatabin mito sa nyo tsue faarof tana vainy te fakouts vainyo tana binun ai tovei. Nyo fafatsuts osto vainy se vainy ma tanik arina binun ri te gevets na ya, tovei nyo paparaa rou tanasana binun gima kap, ka kan me na non ai sei govets non ya e nainy te toto ro nyo kat a binun kai fakout a fan an vigiau to ma nun vare vainy ma nom yari te manats fo mar vigiau kainy fakouts a toto tsuri. Atai tan nainy vou nogon yam mi ma tsuntsun isen mi te faparits na, an nom toma fo mare ka te kakoun of rora na tsunaun a ta fan tua ya, iny gima tagei ya, faosn tsun tsumainy, ai na ka te nom varomi, mi te nainy tainy tainy a tsunaun tan nainy tabin mi non ya, mes sa ka nyo. Fafakouts bus a bogenvil an papua niu gini kan, tana binun to aya tan kopis vigiau, a binun tovei iny gimroma tagei ya nom on ta fatan, san na ka to, toto na rof tan nainy vou komainy non e tsunaun yi ma nom ya, ai tovei nyo sing rou a vaviny fiis ta binun to kat yam fakouts ir yam a vainy te pisir ror matakopis mi ri tana tsunaun. Mes pagis kat finei tana sana toto roman kaminon vainy pisin te kairor kat ror fo mar fakats tsuri vovou iny afo nan tsuri ri te ka onots non fopis safunuu a igainy ge fats safunuu, ri te mat, mes ma manats vegiau tana tsunaun ana tsunaun te fa roy nana a toto tsunia onots non fij safunuu gonoge jian safunuu ge sia safunuu onot non ai notap minon tsukan ai ya se nana favusuan to ana nos tana tsunaun tou ta bin me tsunia vainy a kinai sasar ror sa ror na pon iny ror toto ai tsun a ka sikia ainy ma binuiny siva to iny nom to na ka kakoun of mainy na tsunaun, me a ka nyo te tagei a fo gumgum tana vainy to so tsue faparits of rom vainy pagis yam fakats tsuam me te tsuntsun tsivon mi te fakats fuan guei numa tsumi mi te ka na toto narof mi te ka me na mamagat ana papara jian madav ana reun ma ka ave mami, mes sa ka min vainy roman nogon yam.